No tuu platseebo värk, no kuis võttaq. Ku tä avitas periselt kah, no siis või-ollaq om eetiline. A no tõõsõst külest iks nigu petmise muudu ka paistus, et tuu nigu jälki ei olõq eetiline.